समाजमे विश्वास भूमिका कहन से बहुत महत्वपूर्ण हए । का हे की विश्वास ही समाज को उदार और स्थायित्व तत्व के रूप में हए। विश्वास से ही आदमी के एक आपस में जोड़ता हए और सहकार्य को बतावरण को सृजना करत हए । तभीक मारे ही न पर विश्वास काम से सामाजिक, सहकारी और समन्वय को महत्वपुर्ण भुमिका हए। सामाजिक स्थिरता के ताँहनी विश्वास को महत्वपूर्ण भूमिका हए और ऐसी करके सामाजिक संबन्ध और सहयोग के ताँहनि फिर जा केरे विश्वास को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हए। जा के संग संगय आर्थिक और राजनीतिक विकास के ताहनि फिर जा के रे विश्वसको महत्वपूर्ण भूमिका हए। काहेकी जौन व्यक्ति को समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होत हए और विश्वास होता हए बो मनइ के समाज में हरेक मनइ पतियात हए ।